Ny famoahana printy a dia fitaovana miaraka amin'ny ordinateur. Baikona avy ao amin'ny ordinateur izy io a mba hamoaka soratra amin'ny taratasy.